दक्षिण कोरिया के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। वहाँ के लोग काफी अच्छा आ। भारत के साथ तिनका काफी तालमेल आ। वहाँ घूमने का अच्छा जगह आ।